Ja ntakitio yu'uyo yuan chi o jatniñuo ja ntakitío yuo sa'ava ntií ntaka in já ja kunío nu nu'uo te nti tava oó ntaká ajan nukuin ja jakava ja'a nu'u te ntií yuan nta ntakitío yuo sa'o a tu tu kɨvɨ in kue'e yo'o yuan ku ntaka ja ja jatniñuo in ja ntakitío yu'uyo yuan.